Ñaidina, xañadi kue xadakeno ku'u, uu noni nridi, noni nridi té iin dii xakeno no noni nridi ñoo, kenguino te chó ya'á yixhi té, yikona ta dakena nó deyuño, dakena dani ke tinankin ké tiajo ke ti ajo yukuxa, choti nuno kunana dikoti ti kuanguana ko adii niño ñu kentangui yuxa ké, no kidii luchi o kidi nano tedani dakena, nan no kano hó luxhi tedaxkuxa dakena nañono kué hu xaku, xake nreniunu oxa'a nainina ko yaxhi yaxhi xakuadi ini no hó hora kanenoti nu nudii kundeño ñadiiñadii na ku chó, chó nadina choxi choyaxhi xonxa ndataini ná xakadanguana nreyu yaxhi iná.